ن د لوګي کشف کوونکی یوه کوچنۍ الکترونیکي آله ده چې د لوګي موجودیت احساسوي او خلک خبروي. په ډېرو کشف کوونکو کې یو کوچنی سینسر وي چې یا د رڼا د خپرېدو یا د برېښنايي جریان بدلون له لارې کار کوي. کله چې لوګی ورننوزي، د سینسر پر وړاندې خنډ جوړوي یا برېښنايي سیګنال بدلوي. دا بدلون د خطر نښه ګڼل کېږي او آله یو لوړ غږ کوي تر څو خلک خبر شي.